Kindo nifuriye ka kilo niya nifurii, nachelea mariva na ngunga, kuchemsha atiatu wiki ya mbala, nichemshwa ingenga takwa, niwikie mbala, achente kindo kichaa ni kulusumu nakaa ndani ninywe na chai nifurieni.